<noise> Aleo manadihady soa tany izay hitsaratsara fahatany. Lafa misy raha tsy hay da tsy mampagnahy ny tsy mavandy. Laha iaho izao da tsy haiko ny mahakasiky an'izay.